أنا احب الموسيقى العربية خصوصا الطرب الاصيل، أحس أن لها نغمة خاصة وكلمات تعبر عن المشاعر والذكريات، الفنانين ذي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ،. دائما يخلوني أشعر بالحماس أو الحزن حسب الأغنية، <hesitation> كمان أحب الأغاني بل أحيانا أحتاج أغمى في يذكرني بتراثنا وثقافتنا، الموسيقى تخليني أحتاج أرتاح وتفتح لي آفاق جديدة.